يجدر أول شيء أنه يخصص له في يومه وجت قصير مثل عشر دجايج أو خمستاشر دجيجة عشان يمارس اللغة بشكل منتظم حتى لو كانت مجرد مراجعة كلمات أو جمل بسيطة، الإستمرارية هى الأهم، ثانى شيء يشجع أنه <hesitation> بشجع أنه يستخدم تطبيجات لتعلم اللغات مثل دولينجو أو بيابرى لأنها تجدم دروس جصيرة وتفاعلية تخلى التعلم ممتع.